Ja in ntaka yutnu ntaka in ita ja nte´e saaña chi sa´a o nta´a uvi na´a nu jenteo in nta´a o sa´a kuasuyo in ntoka yutnu kui saku ja suni too suja yika.